Da kilasy anaty vorona aza pingoain ndra tsy mañidina. Itañao ny pôziñy iñy miaraky voloñy iñy da pôzy voroña avao iñy. Da tsy hafa io fa da voro avao.